Taal nyim, taal kpab, taal mwai, taal mobsi, taal dauni, taal maak, taal nyangi akin boski bogghom mɨ parpi mɨ parpi, nyimas na, wurkpab na wur mwona, wur mwopsina, wur dasumi na, wur maak na, wur nyangima, wur bwopsinna wur amsonyimna zongho nyimna. Goknyim na, lukdi nyimna that's yakai million